أذا رجعت ألف سنة لورا بركز على إني أتعلم أ لغة هذاك العصر تمام أ الفنون اللي في هذاك العصر الحرف اللي كانت تستخدم وقتها، بحاول قدر الإمكان إني أوثق هذيك الحضارة الغنية اللي أنا مسافر لها، أ أساعد الناس في حياتهم اليومية بمعارفي الحالية المتقدمة أ أيش بعد؟ يعني ممكن بناء على معرفتي بالأمراض الشائعة بحاول إني أ أمنع أسبابها من البداية وكدا.